Kua tembiporu jiero pe ñañono yave nues ia yaumbirita tanta ipuere vaera oyoka, jaema yaeki sugui, jiegui japipe guinoiva jaeko jai jae yaeki sugui.